If i’m doing nothing if I na doing anything my free time where I get I can go I put my little brother them together my small brother small sister in ley community then tell them to bring their lesson I take my time one hour two hour I study them just that la time can be able to be waste free so my free time I always pay attention to study my little brother and sister them in ley community.